Eeh! Nyeenyal e nyamra lenyol yeeso dow ɗatal taguki ɗate finndinki fina tawaaji, wanginki ɗateeji numo luggungo gam hebuki faamu e fa'idaaji ɗuɗɗi hakkunde himɓeeji.